Resaky taly volo koa izañy resafitsika ty. Eka zaho da mahay mitaly volo fa taly volo tsotra avao fa tsy mahaky lamôdi-ndreo enanik'io satria talia amin'ny koafira avao amin'ny mpañao volo iireñy. Da mitaly avao koa zaho nofa ndraindraiky <hesitation> ndraindraiky da misy indraiky isam-bola, indraiky isan-kerinandro mitaly volon'olo.